Japan ni tongmung chamung khe kwcham bai kwtak mili jag. Borom rimani kwthlai tei kaisa no kaisa maniwui tong mani hinkhe budha bai fwrungjakma. Japan no kwbangma sal no tongthokmatwui khe palai jaog. Aro o kwbangma chamung chajago jemon remen suchi tempura. Japan no cartoon ni bo kwbangma tongo. Aro o cartoon ni mung jemon anime manga tei video game rok bo aroni hinui jotono sai manbai o. Tabuk hai kwtal bisi o bo kwcham tongmung chamung no yakarwui thangma nukjago aroni japan ni borok rok bongni tonrokbai.